Suni kakusí intí nu suni va’a sa’ayo jítí, ntitoyotí suni ja’a vayo jaa yeetí, ja’a vayo taka ntucha koote takaa, suni kaa kusííintí te nuyo jantí xiko yo, jaantí suni te nuu, nuu suni tu ntito va’ayo, sa’a ntevayo xii jayo tautí xii nau so’ayo jítí suni, suni tuu, tuu chii nu ni jinítí kua’ayo te sua jinutí jaatí suni te nu va’a sa’ayo jítí, va’a ntitoyotí va’a jaa yeetí, jo’ayo jaa ko’otí, ja’ayo naun ntí’í suni kaayo jítí, va’a ntitoyotí va’a jaa yeetí, jo’ayo jaa ko’otí, ja’ayo naun ntí’í suni kaayo jítí, va’a ntitoyotí va’a jaa yeetí, jo’ayo jaa ko’otí, ja’ayo naun ntí’í suni kaayo jítí, suni maa saro, maa masagoro te va’ara jiiri chii tuy nasari jiiro, maa kuari rro, maa kuari te, va’a saro suni, kaato jití suni te kajuku’un inití suni chii, suni kakantiratí, te suni jaantí xiko yoo te nau sa’atí jioo suni.